أؤمن إنه في أشياء في الحياة ما نقدر نفهمها، إذا يمكن يكون للأشباح وجود، بعض الناس يمرون بتجارب غريبة مثل يسمعون أصوات أو يشوفوا ظلال هالتجارب تخليهم يعتقدون في وجود الأشباح، وكمان القصص الشعبية تزيد إيمان بها خصوصاً في مجتمعاتنا.